Periskop ko kuutorgal optik baawngal huutoraade ngam yiyde geɗe walla dille ɗe ngonaa e doggol gite mum en, ko ɓuri heewde ko e dow caɗeele walla e saraaji ŋoral. Ina gollira e huutoraade, ndaroɗɗe.